כ'האב זייער ליב צו שרייבן, פארוואס איך האב עס ליב איז, וועגן איך קען מיך אויסגעבן, אין אסאך מיני וועגן, <hesitation> איך האב ליב צו שרייבן פאומס, און איך האב ליב צו שריייבן זאכן ס'מאכט מיך פריילעך צו זעהן וויאזוי מענטשן ליינען מיינע זאכן און האבן הנאה פון עס. סו, איך האב ליב די הנאה פון עס שרייבן און זיך אויס- אויסגעבן אויף דער שרייבן און פון זעהן אנדערע מענטשן האבן הנאה פון עס